एक हफ़्ता में कई असी स्नेक्स रहे, जो हम <hesitation> स्वाद अनुसार हलका पुलका खाई सकज। सबसे पहला जो समोसा छे, वो दो से तीन हफ़्ता में दो या तीन बार खाई <hesitation> सकई। उका एक या दो पिस्ता आरामसे खाई लेवाण। दूसरो छे भजिया और नमकिन। जो कि हम सौ से पचास ग्राम आराम से खाई लेवाण चाय कसार। तीसरो बिस्किट छे, जो बिस्किट हम चार से पाँच पीस, हफ़्ता में तीन से चार बार में खाई लेवाण।